Un çapatu, o un botu, tantu da, no es? Pos el forru, la suela, la empeña i los cabetis. Alogu pendi los materialis i el grandol dela caña o el tacón pos ya l'izimus bota, botín, çapatu o, güenu, alpargatas, qu'essas no tienin partis más que la suela i los cabetis. Paquí tenemus çapatus con filigranas mu aparentis tamién, sabis? Peru los vestimus namás que palos dissantus, porque sonin mu carus de hazel.